Ei, na maame mepa wo kyɛw wo ho tse dɛn ndɛ? Oh, yɛda Nyame ase. Dapɛn a ͻabɛsen etwa mu mebae na wo ho nnyɛ koraa. Na wo ho ayɛ hyew, nna afei so wͻagye wo ato asopitsi ntsi ͻamma ennya enyi mpo ennhu me. Nna ndɛ meyɛɛ dɛ morobͻhwɛ w'apͻw mu. Sɛ biribiara bͻkͻͻ de a nna ͻno yɛda Nyame ase. Na megye dzi dɛ ebusuafo ho ye? Kofi na Ato wͻ hen? Medze biribi brɛɛ hͻn, medze bae dɛ wͻmbɛgye na mennkyɛr, mɛsan na makͻ ntsi mɛserɛ dɛ eyɛ a na anonom wo ndur na ayɛ ahwɛyie, ae.